अगर कोइ मोसे पुछै गो तत्तो और जुडो ठाँव मे बैठन से तुक कौनसो ठाउ ठिक लागत हए कए हए तव मोके का लगत हए कि तत्तो से ठन्डो ठाउमे बेठन अच्छो लागत हए । ठन्डो ठाउमे बैठनसे बाहेर घुमन अच्छो लगत हए ,और हरेक दिन ताजगिपन बनो रहत हए, तत्तो हावा मौसममे थोरि असुविधा रहत हए विशेष करके गर्मि वढनसे तत्तो हावा चलत हए तत्तो हावा से शरिर पुरा तत्त जात हए । तवहिक मारे दिमाग तत्तो हुइजात हए काम करन अलस्यपन पैदा हुइजात हए ।